Ja ultimo xukaando tiuku la'a ndiuchi la'a jiaani ki ja xukaando jiaa ku alimentundo la'a ndiuchi ndiuchi ta'avi la'a ndiuchi kiuxi la'a ndiuchi pues maá color ndiuchi iio ko jiaani xukaando tiuku pues ndia'a comida jiaa nkaava va'a ku anundo xi iio acost <hesitation> bradondo ja xeendo la'a comida corriente.